Ny akamaroan'ny olo agny zany da musulaman aby fe misy avao koa zany ny olo ckristianina da misy avao koa ny tao- taoisme da misy avao koa ny animisme